तन ता सारी जू गेम छा सू शरीर के लिए अच्छी हुएँडीं लेकिन जू सबसे खेले जन्दु गेम च सू ची क्रिकेट तेका बाद फुटबॉल एगी बास्केटबाल गुल्ली डंडा हुएगी और पकड़न पकड़ाई हुएगी जो बचा अक्सर खेलदा छीन और जू बड़ा बचा खेलदा टेबल टेनीज़ बैडमिंटन हुएगी